नहाए के बाद तवचा पर मोस्चोराइजर लगावेला ज़रूरी होगाथ है। सुगंध रहित मोस्चोराइजर <hesitation> पुनेला बढ़िया होगाथ है। जोजोबा तेल <hesitation> मिगलिशरीन या हाइलूरीमिक एसीड वाला मोस्चोराइजर के इस्तेमाल करला बढ़िया बताओगेल है। कठोर मौसम में तवचा के ढख कर रखेला चाहाँचे। बाहर जाते चाए समय दस्ताना पहनेल अनिबार मनल जाएचे। प्रकृतिक समागरी जैसे की कापास, रेशम, सेब बनल कपड़ा पेंधल बढ़िया मनल जाएचे।